Za ka fa mandigniky kolera ôranzy <hesitation> aminah manôkagna tsy dia misy dikagny <hesitation> aminah kolera ôranzy, fô raha tônga voalohany an-tsaignanà voahangy. <noise>